Ꞌnaⁿ na cwinquiooꞌti yotsaⁿꞌ, yocachꞌu, yonomndyua ndoꞌ nnꞌaⁿ tquiecheⁿ mati joꞌ ta̱jndyooꞌ ntsioꞌ luaaꞌ ꞌnaⁿ na jndyeti nnꞌaⁿ cwinquiooꞌ naquiiꞌ tsjoomwaa ta̱jndyooꞌ tsꞌoom tscaaꞌ mandyo jaantyjo̱naꞌ na nda̱we nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na cwinquiooꞌtina sa̱a̱ mati jeꞌ naquiiꞌ tsjoom naquiiꞌ tsjoomya jnda̱ macwiquie ꞌnaⁿ cwinaⁿ ntꞌomcheⁿ ntyja xeⁿchaꞌna niom wꞌaa na jndyuu gimnasio yuu na wjaꞌ jatsaꞌ deportewaaꞌ mati jeꞌ nnꞌaⁿ na cwiꞌoo na cwiꞌooleinom na jndye nleinomna luaaꞌ cwiicheⁿ nnom nmeiⁿꞌ ꞌnaⁿ na chjoo chjoo xcondyetina na jnda̱ teitquiooꞌ.